Ny ny atao hoe carte bancaire a de raha fangalana vola aminà banky de enao sy magnana agniny raha sy efa membra amy banky fa izy maro karazana de izy amzay ny fampiasana ananzy a de rehefa andeha angala vola igny anao a de asofokao amy DAB akao foagna izy de kitikitianao foagna le isany vola tianao atao de amin'ny alalagn'iny de mivaoka vola zay ilainao na firy na firy.